Pos, pos nochi de unteh pos nicoh ticpehpeyah meston, ticpehpeya chechetoh non, san de Inon unteh ticpihpiyah quemeh yolcameh pues.